E biby tena hatahora zao da e lion eky tena hataoran'olo, satria raha mahita olo e lion tonga da mamono, mandratra zany, akoatrigne lion da e voay, e voay io koa raha mahita olo tonga da hoagniny, hoagniny itegna zany, iza tena biby hatahoraky.